Kua tembiporu ndive yandepuere mati ñamae kua tembirporu ndive yandepuere mati ñamae, erei jae oesauka tako oi mbae ia kooño oï yandeguirami kua <noise> oime guinoi jembipeva jaema ñamae je yave <hesitation> obegueyi esa yande jokuae mbae ïa ñamae ñai je va.